Tombontsoa azo avy amin'ny bagety a bagety alôhaka tegna marigny ampiasainy ampiasaigna any amin'ny chinois mihinagna satria mihinagna paty igny de na na mihinam-bary zare mampiasa igny, tombontsoa malaky amina- tombontsoa izy hoe mba ahafahagna majazo tsikelikely mbô tsy hosy very zany ny rahabenazy zany de ampiasainy koa ino no ampiasaina meso anapahagna ny hena mbô tsy le manintontsintony be izy aminay agny bôka manintogno fao tsy izy dono fa tapahagna tsikelikely de igny hohanigny de avy ake amin-jay fampiasagna ny forsety igny mbô môramôra <hesitation> itribihagna hena de avy eo koa ihinagnana paty.